Waa nu may waxee suma doom yi naka la nu may waxee xale yi naka la tele di liggéyee, tele daf dee joxe xibaari dëkk bi, daf dee wax news, daf dee wax lu war a xew si dëkka bi, noonu la tele di liggéeyee. Tele tamit daf dee mun a, dangay mun a xeelaan nga xoolaan tele nga fàtte comme yeneen problèmes yi nga fàtte yeneen problèmes yi tele moom lépp day joxe lu nekk moom, day joxe xibaar bu nekk moom.